نسأل أول حاجة نسأله شو اسمك أنت ومنين جيت ونسأله إذا كان متعلم قاري معناته ما حنا نقوله قاري ولا قاطر وووو أكثر حاجة اللي هي تظهر لك شخصية العبد وهي كانوا قاري راهوا به كانوا ما وش قاري راهوا تقى جاهل في الدنيا.